To tiopa chona' tapa' gallo xopa' gachi xonu gaj chi cheptop cheotiopa chin chintapa chinn chuno xopa chino gache chino xono chino ga galdi galdi to galdi tiopa galdi chona' galdi tapa galdi gay galdi xopa' galdi gachi galdi bxona galdiga tuap tuao to tuaptiopa' tuap tapa' tuap gallo tuap chi tuap xu tuap ga tuao gachi tap guni bdua chiwate watuti watutap wati wachona tiwa tapa' tiwa gallo tiwa xopa' tiwa gachi tiwa xono' tiwa ga taparia